Nda ituu ye ñetunchi méxico te <hesitation> lujua ja'ai lejne, ni ñini ja'ai, ye na, livi na ja'anchi na kuña'nchi, jnu nale ja'aso yu'uso nale, yaxi kuuñini, yaxi kuukuāā, ta'vi ni kuuñu, taka ye naá ja'a ñetunchi, ye na kuña'anchi.